मैं खाना पकाई बखित् डर्ना मसाला कह्लेक प्याज, लासुन <noise> मिर्चा, हर्दि, नोन, धनियाँ, जिरा उस्तिही कर्के सिकार तेन रह्ता कह्लेसे तेज पत्ता, दालचिनी, बन्ना इलाईची, मेथी, अदुवा, कडी पत्ता, आदि डर्तुं।